"प्यार" शब्द का मतलब है, हम जैसे परिवार में रहते हैं, तो एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कोई पशु है जिसे हम पाले रखते हैं, अगर उसे कोई तकलीफ होती है, तो हमें भी दुःख होता है। यही चीज़ प्यार को दर्शाती है।